أول شي تتأكدين إذا Internet Modem شغال، تجربين تعيدين تشغيله إذا ما صار شي تتأكدين من Cable المتصل بModem، تجربين توصلي Intenet بالجهاز مباشرة، إذا كان WiFi مو شغال أتصلين بمزود الخدمة.